Maro moa ñy anjara asany fitokisa, eo aminy fiarahamony: - ñy fifampitokisa natao, nampisyy mba tsy hampisy ñ'ale, mba tsy hampisy ñy raorao, mba tsy hampisy ñy fifañenjeha, mba tsy ñy fankahalà, rezay Ñ'antony nampisia ñy fifampitokisa, mba tsy hampisy ñ'aly aminy fiarahamonina.